Nii, iyai, iraar, inya oogh odiiny odual ophaanya esugha dioph dioph r'oniin dioph r'igal dioph r'iraar dioph r' oniin dioph r'oogh dioph r'odiiny dioph r'odual dioph r'ophaanya dioph r'esagha iyaldi iyal di r' onin, iyal di r'iyal iyal di iyal di r'inya iyal di r'oogh iyal di r'odiiny iyal di r'odual iyal di r'ophaanya iyal di r'resugha iraar di iraar di oniin iraar di r'iyal iraar di r'iraar iraar di r'inya irrar di r 'oogh iraar di r'idingh iraar di r'inya di rodual iraar di rophaanya iraar di r' esugha inya di inya di r'onin inya di r'oniin inya di r iyal inya dir'iraar inya di r'inya, inya di r'oogh inya di r'odiing inya di r 'odual inya dirophaanya inya di r'esugha oogh inya dir' odiing inyal di r' odual inya dir'ophaanya inya di r'esugja ' oogh di oogh di r' oniin oogh di r'iyal, oogh di r' irrar, oogh dir inya oogh di r' oogh.